Ọsọm wu ayẹnẹ ododɨm wẹ uma ọbọk uto nyi mọ ukpuga sẹ ugọm urẹbẹ ọvẹn yẹ usang urẹbẹ obazib ina mẹ ẹssẹ gangẹ ẹrẹ ẹkana yẹ, ọbazi ina mẹ ẹssẹ gangẹ ere egbino ẹtu ayọ, ọbazi ina mẹ ẹssẹ gange ẹrẹ ẹnyiẹ <hesitation> ọsara utu sọọd ọkpọri, wa sọọd ọkpọri ẹgọnọ utu yẹ Ire iri Isang, sọọd ọkpọri yẹ anung ama uwuno adu gi ama uwuno adugi arre ga sọọd ọkpọri ẹnẹp ni ẹta ọsọm wu uto ukpuga ẹgwu dọng je, arre ga sọọd ọkpọri ẹnẹp ni wa ọvẹn ya adudɨm ara adoro ni, wa ẹmẹn yẹ emo <hesitation> wa ẹmẹn ọrọk adọn ọnnẹ ye emo ara adoro ni, ara anyi ni arẹ igbei yẹ adoro ni, ara anyi ni arẹ Igbei yẹ emo ara anyi ni are si nnugo ga utu, akakẹ utu ọnne ngọ ọsọm jẹn ẹkpẹkpẹm wa nwẹ ẹna dudu mọng ayẹnẹ ni jẹ inanang ja dudu mọng ayẹnẹ ni jẹ inanang ja ọsọm jẹn, nkpẹm nnugo akakẹ utu. nam uship ashi ga etọgbọ Agwagune, nam ọzzẹm ashi, nam ọssẹ nfe, jẹ dọng erod, uso erod nwa, asọm, nrimi asọm